so ittai ko mijjinta e bangaal am, mi fondai ko mi wodi, e ko mi heɓɓata, ngam to yimɓe saako ɓe alaayan e nyamande.